We wash clothes with water and tie soap chloride with blue. you bring your tub outside you haul your water you put your clothes in ley tub put water on it you put soap on it you wash it with washboard or with your hand if you observe that you see it a clean a perfect you rinse it you hang it. la how we can wash clothes.